مرحبا إيمان إيش أخبارك؟ أود أهنيكي جدًا جدًا من كل قلبي على زواجك، أنا جدًا سعيدة لكى، ولشريكك، أتمنى إن تكوني بحياتك مليئة بالحب، والسعادة، والمغامرات <hesitation> بصراحة -ماني- ماني قادرة أستنى الإحتفال معاكم ألف ألف مبروك مرة ثانية، وودي أشوفكم عن قريب جدًا جدًا.